هلا والله يالغالية، ألف ألف مبروك يا حبيبتي والله فرحتلك من جللبي الله يوفجك، إنت والعروس ويجمع بينكم على خير إن شاء الله، إن شاء الله حياتكم كلها تكون سعادة وفرح ولا تنسينا في الدعوة، عاد نبي نكون أول الحاضرين <hesitation> ومبروك مرة ثانية.